وقت حسيت فيه اني وايد محظوظة كان يوم كان في سحب على جائزة في البنك الي انا يعني انا مسجلة فيه وانا كنت الفائز المحظوظ الي الي فاز ب- فاز يعني بتذكرة سفر مجانية لوجهة سياحية معروفة